<noise> Ano siku yanoeli kwene ni sikukuu ya pasaka kulinene ngatia chikapila iviento visima vyonse mani siku ya noeli akuzaliwe mkombozi wetu unotuache se chani watukombozi umu dunia, sikukuu ya pasaka ikapela akufu mkombozi wetu namajonzi na vyanu nsi tukatoa kwahiyo sikukuu nziose ziili ngati zikapele sikukuunziani. <noise>